Tuu tüütäs niimuudu, et ku sa panõt sinnäq raha sisse ja panõt sinnä nuppõga vajotat <hesitation> kas täheq vai numbriq, sis tä tund ärq, et midä sa säält ostaq tahat ja andki tuu as'a sullõ.